जे तिअ जनुअरि मतु मनलो अहे, ते तिअ मनत् एतो अहे जे जनुअरि मतु एत नतुन् बसर् अरम्भनि होय्। अगर् जुम्बु पोरोन किब मनत्, किब कोथौ असिल् मनत्, किब होयु गोसिल् अमर् लको, ते तिअ जनुअरि मतु एत नतुन् अरम्भनि, अरम्भनि दिबोलो अमक् मनलो अहे, जे जनुअरि मतु पोर अमि भल् हम्ब, जनुअरि मतु तिअ जनुअरि पोर अमि भल् भल् कम् कोरि जम्, हेनोक मनलो ए भब् अहे। जनुअरि मतु एतो एत <hesitation> नतुन्, नतुन्, नतुन् बसर् एत अरम्भनि होय्, एतो निजोर् <hesitation> जिबोनु, जिबोन्, तेनेके निजोर् जिबोन्तु, निजोर् बसर् अरम्भनि को कोर, एत मने मनलो ए <hesitation> भब् अहे। अरु जनुअरि मतु अलबलब् <hesitation> थन्द होय् तके, एतो कर्ने जनुअरि मतु मनलो ए, एतो अहे जे थन्द दिनु, मने थन्द दिन् होये असे ब, थन्द दिने होये, तेनग निस्न भब् अहे। भोर सरगो, हेबु कोथ मनलो ए अहे, जनुअरि मतु, सोइतर्, हेनोक हेबु, हेबु रो मनलो ए अहे, सिन्, <hesitation> हेबु ए सिन् अहे।